Nakke intu nu biasa ku urang a'bicara-bicarayya ri siampi ballaku ka siampi ballaku todo ji, ka nu ta suangiya lampay-lampai jari injo todo ji ku urang nakke a'tarrusu mingka rie suang mae ri ballaku iya nikua pung sira', injo biasa punna ele'-ele' mi rie mi mae ri balla a na erang mi injo mae tambako na na suro baju todo mi kopi na bahine inni, nampa kunna lampa mi ri balla a rie mintu caritanna, punna rie carita ri kampongayya iya ngasek mintu ngisse i nakua isse ana'-ana' a kamunnina a'bangsai lamber turah <laughs> nampa tala ku iyoi injo apa rikua lamber turo ke'nang a'bangsa inni beru-berua riek caritanna anak na pung sodding assala-salaeng i bede nampa injo ana'-ana' a nampa nampai sma belei <laughs> jari inni mi biasa ri carita kunni mae, ka lompo mi bede' battang na nampa tala nassapi na dibuntingi i atau anre jari inni pung sodding langkara mi ansulu battu ri balla na ka sir'siri'i kapang o kodong Rioloa gassing ansulu, aklampai akdomeng inni nakua burukneng ku tala maing mi riek pa' ri pa'domengang a bahinenna pole tala maing mi lampa appasara ku utte injo bahinenna angkua lampa mi appasara gassing a nyengkai kunni di balla a punna battu mi intu appasara, nampa accarita kunjo ri balla na i suho ka injo pung suho a besti todo i akrung bahinenna pung sodding mingka sungka na riek injo caritayya tala maing mi ku utte pung suho sanging akrung bahinenna pung sodding